ویلچېر هغه څوک کاروي چې د پښو له لارې نه شي حرکت کولی. دا وسیله مرسته کوي چې ناروغ یا معلول کس خپلواکه تګ وکړي. ویلچېر د روغتونونو، کورونو او عامه ځایونو لپاره مهم دی. ځینې ویلچېرونه لاسي وي، ځینې بریښنایي. دا د ژوند د آسانتیا لپاره ډېره ګټوره وسیله ده.